<hesitation> Gathil ei nun nun bertsu tukin tson paratha ka ia tson ting pui ka ing boka tson tui lung nend. Tui lung tsu, tui ka boila ra ka tso ngani te umea tson atra ve thong tsu. <hesitation> Ingridient bertsu, atra tila paratha tsu. I main ingredient ka atra ania tson ting pui ve thong tsu. <hesitation> I bong nu te, tui, jini le, <hesitation> ting pui fe nita. <hesitation> <hesitation> Paratha tansi anda tsu ati bera atra ka kan <hesitation> strainera, kan strain faya tson. Tsu mi tsu kan kan nuai ta tui tlen te te kan pola tson. Kan neam tsu a kani ka asolita tson. Tsu mi tsu i kan nuai pe ka tson. Ingridient bertsu tukin tson paratha ka ia tson ting pui ve thong tsu.